كنت هحب ان انا اكون قطة لأن بحس ان هما كائنات مسالمة وكمان بتتعايش مع الانسان بسهولة فا انا بحبهم لأنهم مسالمين وبيقدروا ان هما يطلعوا على المرتفعات بكل سهولة ويتنقلوا من مكان لمكان بسرعة وكمان لو وقعوا من مكان عالي مبيحصلهومش حاجة.